खैरो रंग सोचके मिर दिमागमे स्थिरता, प्राकृतिकता और सरलताकि सम्झना आत हए । खैरो रंग प्रायः मट्टि, रुखाकि खलरि और पत्थरसंग जुडो जात हए, जो पृथ्वी और प्रकृतिकि अभास देत हए । जा रंग शान्ति महसुस करबात हए और मए सोचत हओँ खैरो रंग एक प्रकारकि आधार और विश्वासकि भावना लात हए । जा रंग दयालुपन और परिपक्वता फिर दर्शात हए ।